Ñakachi nde ihó diviyeiun un ndavii iin ndi'ó yee yee njunité, ndiko anduu yingui yé'e ujun nuu kachi nuu nonakava hi ará ñee indi ñenujatonrá tu an andakudi'o iin ayuu janio na'a achukuenda nanujano na'a na yee kirando na yee ni kuá, kara iin ndakuraña jan yee jun, ngueni yungunite tindua tuu atu mochi atu ndivii ndini kachino'o nduatuno yee, atu nduvo nonaye, yee naranke kuá ña'a tu modo dio ini che ndio ninde ndio nonani yen onranguié chinandu onrankie ngua iin há ñia ninden ndi'ó.